غنتمنى ارجع بيا الزمان للوراء للتاريخ فاش كانو جدودي كاملين بغيت نعرف كيفاش كانو عايشين و الاصل ديالنا منين جاو بالضبط واشنو كانو تياكلو و الحياة اللي كانو عاشوها و بغيت نعاود ليهم على الزمان ديالنا و على التاريخ اللي كنعيشوه دبا و الاحدات اللي كنمرو يها